Io zany da mianky amin'ny toera sy ny fahadiovan-drano. Ny rano anaty tavoahangy e da madio sady azo antoky. Ny rano baka amin'ny paompy kosa da mora takary sady tsy mila vidia. Ny safidy zany da <hesitation> matetiky mianky amin'ny fahefa mividin'ny tsirairay avao.